Han iin nraku, i iin kukaga kennri tá kitojan kuchonnri nre dininrí, chí kitojan, koa koa no kuka ho tán, ho kito ni'i noxhí o kito nra pala nochí tá kitojan kennritá kuchónnritón, xana'a ta ni xa yo'o kito xhitón, ta vixhi xa koga kitón jan xhí xaninadamatón do innri to onedri kitojan tada nretan dininri aja.